ngom karena ge mansia tagi yau si dahe nyao gena, ona hoi ena ma oru madoya rai roca sado karoho. rai gena ona fufu nyao sado ena yuka. dadi fufu ge sema ena ma gonyihi fola matamoi rai nyao ge ena yuka ona gure toma fola fufu nyao gena.